أكيد نحب <hesitation> ننتجل فوري <hesitation> وفي أي وجت نكون جريب من وين ما كنت نريد <hesitation> بسرعة كل شي بسرعة، غير قراءة العقول هذي خصوصياتنا مانيش-مانيش شغل بيها.